﻿Jokuako kua ipuere vaera yamboyovake kavi tembiu reta ipuere vaera ome miratra jare o ikavi vaera yande retepe, jokuako oyeapota de la cosina no ñanemama reta, yande reta yacosina yaikatutavi mbae nunga nunga tembiu ma ikavita <hesitation> jou vaera misia reta ani yande yakuakuague, jaema jokua <hesitation> yande yaikatutavi mbae nunga nungako oime ikavi gueru <hesitation> vitamina jokua tembiupe yande vaera